Ej jun jun eta'mb'aal rii' rajawxiik he he k'o qachomb'aal jawxiik qe qiyb'ej chewa' kib'iix chaqan k'o b'la' he qiyb'ej renejeel taq chetaq, xa' kela' otz ke'lek wa qe k'ot qe qeta'mb'al wa qiyb'ej taj he chewa' ke qaya' rib'ixiik o chewa' kib'iix chaqan o chewa' renejeel kak'uwek, k'ax he k'ax riyb'ixiik jun cheta.